A hanina jiaby zany mampa masim-bava aby sy an raha ohatra anao hoe tsy tsy miborosy nify rehefa avy miinana ananjy, fa tegna hoe <hesitation> fofony regninao mijanona am-bavanao rehefa avy miinana ananjy anao de tongolo tongolo a tongolo regny zao a tongolo mentso, de tongolo lay regny zao ny tegna izy.